Egey iyaar di mi amiin loar anir pho aam ku mi agbi bo ophin odi to trobo oye amoogh roozo ilo di abunun awe omoogh iyaar di ebe er a- an nyodi ri iyaar di/iber aan bidi abunun awe olike ahnir di abugh abunun awe olike ahnir di aghom ekpo abunun awe olike ahnir di toro bo amem ku asevere ni omiin adugh omiin, toro amem aselemi to ni loor pho odi awghodian bum short, short nicker ite kpele arusuoma, abuniin awe o like ahnir di arol idipho ku iyaar pho mi atuan bu ku aphin anir pho ami mi umiin ahnir pho ami idipho oye di ku wor esi di odi akpar bo dighaagh, mu mun ahnor pho ami id ipho oye di ra ki ghan askul mem opo pho mi amiin bo nyodi odi abile adighi oye di rakul ghan ikol, amoogh esi di odi rakol ghan ikol amoogh esi di odi rakol ghan ikọl amoogh ibam anmuny di odi dighaagh odi ro fungha okol ani ikol pho. abuen odi bo dighaagh odi rotuugh bo ikol pho, odi ratughemi ilo okol ikol ku aroozo pho odi edeenaan oye di na ango it poki ka dighinom eyey iyaar enon iyaar di efumi for obo oye lo aphin ahnir ra wa ghan ni omoogh ibam anmuny. mi abile ken amiin anir pho aami idipho oye di ka mavh nmung unyo iimi ku odi abaal bo, anmuny ayor ko baal ni ko serere ken ku loor esi okpar adighaagh, eephua askul pho odi amoogh bo, ro kumu enaan pho odi ku ukghi iyaar pho mi abem bo mo mi kapiini onyampho phon ku mi aaru asighe nyodi avolom owghi otu odipho ahnir aami di iyal ayoor odighan ii eghunotu illo di ibaghumi re/tol ghan. Kuolo mem lo yoor omoogh iboughami pho yoor olooghian eghim obile ghan ni ronaghanan si loor ayoor ko wile pe meten bo ku onyeene anir oye di abeeran oye kuna aphin oye di abeeran ina or, apioman ina na ka sar alorlenaan ka dio pho mi aphin bo ahnir pho ami imi k/ingo ogel, mi ra/moogh eephua oleeghi yogh arama, ohie ehma, mo mi odaph abunon anmariir eghunotu pho aami ku idighi ebel iyaar sien adol aghudum mo aami loor esi di ahnir pho aami uberaan iimi ku mi aphin bo ku iduon anir pho aami uberaan bo iimi ku mi agbi bo ophin pho, ghalamo ibaghami ku imite, mi rawaaghi ghan ni reten di yoor kokaaphogh iibaghami pho reten di ke/bugh ku ke dim ekula amem ku idighi ku ahnir pho ubeeraan ni imi esi aroozo esi edighinom araar re esi okpar adighaagh bile ken amoogh eephua oghi otu askul, eephua otuugha oye lo aamoogh ee phya ootugha pho, mi amoogh aani eephua ootugha so mi amiin oye di amoogh aani eephua otuugha pho, mi ra sighe ghan oye pho opo pho ku idighi ku mi asighe bo ahnir pho aami loor esi di ubeeraan iimi ku abile ken amoogh eephua otuugha adinya, oghi aghisigh ku idighi ku mi amiin mo odi ku ukpeanaan nimi oseghe idipho ahnir ku mi asighe bo nyodi ku iyal ayoor odighan bo.